आक्य प्रत्येक आठवड्याक कुल सात दिवस असतात जेथून सोमार आनी आयतार वजाडो अस्त सोमार किद्याक तर तेवा सुन फुल विक स्टार्ट जात मनन आनी आयतार किद्याक तर तेवा विक सॉपता मनन सगळ्यान चड़ माझा येता ती शनवार। सात दिवसांची नावा आसत - सोमार, मंगळार, बुध्वार, बेरस्तार, शुक्रार, शनवार, आयतार।